जाही सलिया मुइ भरखे हल्सु चौध क्लासक जांच देदाके एबे घरवामा हल्सु ओथिया रहई उहे सलिया एबे गढैमाइमा म्याला लागल हलौ । एबे हमरा गौंवाभरिक जम्मै कुन्हु मन्सावा हमरा गढिमाइके जाइक तहिया एबे एगुडा सल्लाह कैले हाली । एबे उहे अनुसारे हमरा एबे रतिहिनै बसमा जम्मे जना बसमा गेली राति, एबे राती जाइक माहा हसे ओहवा बिहना पुगली हमरा कहदेउन भिनसहरा केरे । एबे जाइक खुनि त एबे जम्मा कुन्हु निनैले पुगल्हु ना ओहवा थाहे हैने भेलई हमार । एबे भिन्साहार केरे जखनी ओहावा पुगलहु एबे जगै बडहुत एबे इतुरा जोड से कुइसा लागल कथी कहेके ना एबे इचिको फेरी किहो हैने देखार्, इतुरी यागा फेरी हैने देखार एबे मन्सावा एबे यगरे कहदेउन ढुस लड्बही कथी कहके एबे कुन्हु बुलई हैने । अ मुइ फेरी उहे डरेसे हैने बुलई हल्सु, एक ठौरा जाके ठढ्याइली हल्सु । मुइ कहैत एबे ला कसनक ठौरा हलई थाहे हैने एबे कथी एतै यहाँवा गण्खा हतै कि कथी हतै कहके एक ठौरा ठढ्याइली ठढ्याइली त एबे ले एबे बिहान मतलब इचिका बड्काहिन घाम लग्लई एबे छरलङै भेलई ले मुइ त एबे घरैक यागा ठढ्याइली रैछ, गहनी हंस्टी लगलौ <laughs> उहे देखके । एबे कुइसावाक बतवा समझतेक एबे इहे बतवा नै मुइ एबे सम्झससु ।